So ngonga Alla min kaa mi yiyahi neɗɗo fuu mo jiɗa worri fa ɗo gonɗe joni. Wonde misiti ɗe wotere ka. So ɗun golle walla maa ɗun kongol ko joomun haali naa waɗi e ɓettaade. Sabi neɗɗo fuu njiyɗa, ana woofa. Nden noon koofol, ɗum wonta sabaabu so yimɓe nimsita.